Su demee daf dee sànni bul bi si gannaaw suy mu ràbbu ko. Bu ko ràbbee nii ba pare. Léegi dara dootul duggati foofu, moom rekk moo fau duggu. Lu moo lekk yépp foofu la ko dee difini.